Bueno jun yanu'u tumena me'en uun ndavii, ndavii nduandá ha kuxhie ta'á un namen ya'á tanan ujun ihó ujun inre chentir ña'a chi vejion han chinon nguitan ndengue ikoyo'ó ikoyon nduté já ya'á ngen kun ku considerando ña namento yuku nunman tende yee ute tende nrá inke niu iyian nyenkuu iin na me'en tumen tuxhia nikue'a ya'á he xhiania.